أكثر شي ساهم في حياتي هو التعلم كمجمل ، كيف إني من البداية تعلمت الطهي و أصبح جزء من شخصيتي و تعلمت من خلاله الصبر ، بعدين خدت كورسات و تدريبات تعلمت مجال التسويق الرقمي ، بنيت البزنس الخاص بي ، تعلمت التحليل و الإبداع ، ف إنك تتعلم و تستمر هو أكتر شي ساعدني وساهم بشخصيتي.